סאו ווען מ'וויל אריינדרייען א סק- א נעגל איז דא א סקרו- דרייווער. סאו אויב נמשל די נעגל איז א פלאס נוצט מען א פלאס דרייווער, אויב ס'איז א מייניס נוצט מען די מייניס סקרו- דרייווער. סאו די וועג וויאזוי מ'טוט עס איז מ'לייגט אריין די סקרו-דרייווער אין די לאך פון די נאגל און מ'דרייט עס ביז ס'פארט אריין דריי- ס'דרייט זיך אריין אינעווייניג.